كثير كثير مرة مسوي نفسي ماني شايفه وأمشي ولا أسلم عليه ولا أعرفه ولا يعرفني، عشان إذا في بعض الأشخاص إذا وجفت وسلمت عليهم <hesitation> راح ما راح تخلص من اليوم لبكرة، وفي بعظ الأحيان تكون إنت مستعجل سوي نفسك ما أنت شايفه وتكمل طريقك على طول، طبعًا هذا الشي ممكن يزعله وممكن يمشي وراك ويسلم عليك، بس يعني هذا صارت صارت كثير يعني.